Ñy toetsy ny ñ'andro a Bengiladesy añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, manahakan'izao, mabany ñy maripàna ndrozy tsy zaka m ñy ndrozy ñy nintsy añe fa manday lanezy, misy koa ñy vanimpotoany ñ'ora, lafa ñ mañ'ora ñañe tsy misy iboha fa manjeky maré ñ'ora ndroz.